Cwii tsꞌaⁿ nnda̱a̱ nntseichueeⁿꞌeⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ najndyeeti quia na tsꞌaⁿ matseiꞌno̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ quia na waa cwii nnom ꞌnaⁿ na jom machꞌeeⁿ joꞌ na juu xjeⁿꞌñeeⁿ wjaañꞌoomnaꞌ na jom na nnda̱a̱ nntseichueeⁿꞌeⁿ antyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ nnda̱a̱ nntseichueeⁿꞌeⁿ ljoꞌ na waa na machꞌeeⁿ ñequio cwii tsꞌaⁿ aa tsꞌaⁿ na ya ñꞌoom jom oo aa ñequio cwii tsꞌaⁿ na mañeꞌnaaⁿꞌ macꞌeeⁿ joꞌ chii cwii tsꞌaⁿ nnda̱a̱ nntseichuiiꞌnaꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ oo nnda̱a̱ nntsechueeⁿꞌeⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ joo nnom cwii tsꞌaⁿ.